Hon ndame ndikache mento alimeto uun añi ndutu ndame iho ndame yuku ujun yuku ujun, ujun niké ndeni fuereza dekache ndame een uun ñuu yukuu ndi ndio mas cura ativo nguga kutun xhinda nde yuna vekuu ke inña yime kenden dii ujun ni ihó fuerza yuku kaché kuiña yii ndivi ndame jun comida ate'a atuu ndame ujun iña yin ndiuu duu yuku demas curativo nguña kaché.